जब हम्रे घर बनैतिते अपना घरमे सुरक्षाक तहिन एक ठो दोर लगैती आउ दोरमे कुन्दी लागल रहता आउ कुन्दीमे ताला आउ चाबी हम्रे लगैती । जब हम्रे घरति बाहिर जिती ते हम्मर घरमे दोसर मनै न पेलजामे कैहके घरमे ताला लगाके जिती आउ जब आइती तउ कुन्जी लैके पहिले ताला खुल्ती तउ जाके हम्रे घर भित्तर पिल्ती । कुन्जीक काम कहलके ताला ओहके खुल्ना रहता । एक ताला ओहके खोलेक तहिन उहिक कुन्जी चहता । दोसर कुन्जी लैके नाई खुल्ता । काहिकी ओमने साँचा अइसन मिलाके बनाइल रहता कि दोसर तालामे दोसर कुन्जी नाई लग्ता । तभिमारे जउन ताला खुल्ना हे उहि ताल कुन्जी लैके हम्रे ढोका खोलेक पर्ता ।